Laa jenaj ch'iich' je jenaj je' jenaj carro o ja'ar je' jenaj barco alpare' wul wulchusil <hesitation> ke tah mas llantas taqee' sino ke re' jee' je' kotaq baterias ke wul chul chusil reh ke rib'an kee ken njoot ka y riwii' panaa' tixaaj